दक्षिण कोरिया के जो संस्कृति होएल ओ संगीत म बहुत आगे हैव आऊ नच म भी ओहा बहुत अलग तरीका के नाच होएल जो भारत आऊ बाकी सब देश ल बहुत पसंद आते आऊ ए संस्कृति बहुत विकचित संस्कृति हैव।